﻿Waɗi, belu, kunu, fehu, ƃaɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, ƃannu, humbaɗ, ka waɗi, kabelu, ka kunu, ka feɗu, ka baɗu, kaɓa coɗi, ka baci 'elu, ka fifeɗu, ka ƃannu, ka nhimbaɗ, Waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗu, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ƃannu, himbaɗ, waɗi, belu kunu, feɗu baɗ, bacoɗi, bacielu, fifeɗu, fannu himɓaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ bacoɗi baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, <noise> waɗi, belu, kunu, feɗu, faɗi, badu, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ƃannu, himbaɗ, waɗi, ɓelu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifedu, ƃannu, himbaɗ, waɗi belu, ku nu, feɗu, baɗ. ﻿bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, bannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗ, bannu, himbaɗ, waɗi, belu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, fedu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, fedu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunufeɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifedu, bannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifedu, bannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu. ﻿himbaɗ waɗi, belu, kunu, fedu, baɗ, bacoɗi, baci'elu, fifeɗu, ɓannu, himbaɗ, waɗi, belu, kunu.